Koa misy tanàn̈a areky zen̈y, karà maziky zen̈y raha io latsaka tô zen̈y za. Raha atôko mizahazaha kendriky tsy mivolan̈a mare za zen̈y tsô fo ren̈iny ny olo ary kay meka sarotsarotro aminakà zen̈y tafiboaka. Ke mizaha za, avô mangala honon̈o tsara zen̈y za aia an-tan̈y afahako miboaka beka tsy ren̈in'olo, ndreky tsy hitan'olo koa.